A jue yëdun pues nebyë da dun nyoyën manabë ëjt's da dun neyb chëdadun jue da dun banëkxën dios mëdyak pues jantënjue yëdun, jantyëm oy, jantyëm yajxon pues kap jedun ti'i kabë dun nejyë kap dun t'sip mat ti'i y pues janch tëm yajxon jedun wa'atëp ji'im myaj padëp.